Raha ny hoe ny ny firenena notsidihiko angambany an, tena anakiroa ihany. Ilay izy toerana maromaro fa afa-tsy hoe eto Madagasikara izany e. Ataoko hoe anaky telo miaraka amin'ilay Madagasikara. Misy an'ilay Madagasikara, nandà Madagasikara aho nandeha nandalo La Réunion an, tany Frantsa dia tany Pays-Bas. Izay anaky telo izay ihany no hoe mba nolalovako.